Haa ɗo kam ndikka mi mara wakkati ɗuɗɗum ngam duuɓi am jotta to asendi tovi mi ɓedda ɗuuɓi miɗo mari duuɓi seɗɗa to avi mi lornita irin duuɓi man mi neeɓan seɗɗa amma ceede mi mari man ngam Wala ko wannata mi